माका जोर गोरम उदकां आनी नॉर्मल उदकां नावपाक निवडोंक जाये जाल्यार हांव बिना चिट्टी नस्ताना। हांव गोरम उदकां नावपाक वोईता कारण माका दिसता तितूं आंग बोरें धिल मिसता। आनी थोंदें गोरम उदकां नावपाक मोज्या येता कारण नॉर्मल उदकां माका थोंडी खातां। आनी न्हू कासे दिसानां पुं जोर गोरम उदिक तापों दीता जाल्यार माका डेली नावपाक कासे दिसता। आनी तोर गोरम उदिक पियोंक जाये आशे डोक्टर सुद्धां सांगता कारण गोरम उदिक जीवाक सुद्धां खूप बोरें असता।